Rehefa ilay maika iny izao a, de ny safidy haingana sy ara-pahasalamana azo atao sakafo maraina izao ohatra hoe ronono, ronono iny a de ampiarahana siramamy, de ampiana mofo dipaina asiana dibera ohatra, zay izao de efa mahavoky sy ara-pahasalamana.